Daaɓaku mii wanda ji vəda zəbba bai ko maapəndu aa maakagara, maapəndu dew nən nda sayau dw ii riikəm tən nən tai, atu kuma aa rammau denmaapən diga, kazəgana aci bi naa zəgaci bai amman jaa bukuya ne naa aci ancu kəi auwo ancatu gaaɗa da zəbbatu jaa daune naa aci nən jaa ram maci cii kancaatu bi auwo iyu nan catu naa zəbbako naa tam aci anaatu naa zəbba ko naa tam to inde ancatu naa zəbba nən jaaya ii rii atafkəngara jaa nangu aci aa saa səmma rraa aci aa saa taababi ko kuma aci naa bee mii wanda ramma waara nən to wənnya jaa to jaa barrdici amman ii riici daga guruka kwa ɓanda naa rakan naa atu harr lockuitu wanda kanai kanna gori jaya ka de naa goro jaya nən ti jaa ramme ndaawa mayəm dew naa goro ii qənnya kə jaya to daɗa sana sai kun kuma kwaa dəmuna kwanpi naa tərra zəbba sai afafgəngara dan daki faatawan kwaya dlam zəbba sai kwa nai kora dedu nən sai kwa rammi ugage kan cynpaa tərra kasau naaya dlam zəbba naa wane dləgungəri sai atu zəgan atu jaa ji nən nda dedu nən da ramma to shikenan, kwa dlam zəbba ma um to kwa ji nən jaa ɗaura kun dək kun naa gaamau naa gəmsu sai jampu kun ii susau, jampa kun ii susaii nən jaami du gaamau naa gəmsu akshi aa ɗa sayi kancu naa wane, eh nancu naa wane to sotai jaa barrdici atu daɗa gurku atu riga tu dlaməngara aamaci atu ancu be bi nən to ka tilastatu dan da ramma atu ancu bai bee kuma kan cu nən ka ramma anwo nancu bee kasau jaa dlam naa zəbba nən to shawarr nui wanda jaa barrikshi dək nən wanda dedikəm shawarr mii wanda bəlan bi nən kama bai nən wanda mii de sikəm nei wanda bəlan nən aami don muyayin kun kaki anna shawarr mii wanda bəlan bai kan kuma sai kwa vəgə ii ɗa shawarrgu kwavəgə ɗa shawarrgun dengara nən munduala dləmaatəngara to kuma sabo naa kasunu jancu manduwa kun da dləmata bai naa gəmsək naa gaama jancu jan mbasu kəllappiya